Dabbaji kam fere fere a andi wo won ndi, won be'i, won nbali, won gertode ko ngele fu dedei nde jodori. ta yi mo gertogal e ngal dura ngal yaɓi ɓiye ngal, na fa ngal nwayu ngel, ngal yidi ngel ko bo nagge a dura a dura a dura, to ta'a telɓi a ngek nassata fellere wonnere ge andi ko bo mbewa to nga wari nga hokka ɓiyi nga musinai, to nga wadi minti didi ko tati, sai nga hada bingel ngel, ngam kosam dam to dam dudi dam nyaunai <noise> ɓingel ngel.